חקיקה נפעל ניכון פג’זירה עלא אלסהרה, אלמוהם נקדר נדיר מעאיה שי חימה תיכון זוינה ו קשחה באש תחמיני מן אלשמש, ו אלברד פלאליל, ו שי פילטר דיאל אלמא, לי יידר ייצ’פי ליא אלמא, ו שי עדה דיאל אלציד באש נקדר נציד ביהא, ו שי בלאק דיאל אלשמש באש נשארג’י ביהא בטאריה דיאל אלטלפון ולא שי אלקטרוניאת לי ענדי ו שי כתאב כביר לי נקדר